Permainan bola sepak adalah sesuatu sukan yang amat menyeronokkan untuk ditonton.

Sama ada mudah ataupun tidak, untuk memulakan perniagaan di negara saya bergantung kepada jenis-jenis perniagaan yang hendak dilakukan dan juga ke- lokasi di mana perniagaan tersebut nak dimulakan.

<noise> Saya tidak mempunyai hidangan kegemaran, tetapi saya lebih gemar untuk mencuba berbagai-bagai resipi, dan penyediaan makanan yang saya sediakan akan mengikut seperti yang di resipi.

Untuk berehat saya akan menonton televisyen, dan untuk menjaga kesi- kesihatan minda, saya banyak melakukan aa zikir dan juga membaca al-Quran.

Kanak-kanak di tempat saya kerap bermain layang-layang , gasing dan juga congkak, yang merupakan aktiviti tradisional di tempat kami.

Pada kebiasaannya, <hesitation> orang muda banyak menghabiskan masa mereka di dalam media sosial, tetapi bagi mereka-mereka yang telah berumur, mereka menggunakan teknologi handphone dan sebagainya cuma untuk berkomunikasi dengan saudara-mara terdekat ataupun kawan-kawan.

<noise> Pegawai yang telah dipilih hendaklah melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah yang telah diberikan kepadanya untuk menentukan bahawa komuniti yang dijaga akan diberikan perkhidmatan yang terbaik. <noise>

Kebanyakan sekolah di negara saya sama ada aliran Melayu, aliran Cina ataupun aliran Tamil, mereka akan menyokong bahasa ibunda masing-masing, tetapi bahasa Inggeris akan diajar juga sebagai bahasa kedua.

Saya merasakan bahawa perniagaan peruncitan perlu diadakan dengan lebih banyak di dalam komuniti kerana peruncitan akan menjual barang-barang keperluan harian, sama ada untuk barang-barang makanan, ataupun barang kegunaan. Dengan itu, ini akan membantu komuniti dengan lebih bagus.

<noise> Saya kurang berminat untuk mengetahui siapakah artis atau tukang tempatan yang bagus kerana pada peringkat umur saya ini, lebih banyak menghabiskan masa untuk membaca al-Quran dan berzikir.

Saya amat menyukai cerita hikayat Hang Tuah.

Perkhidmatan perbankan- perbankan dalam talian dan buruk dan baik. Baiknya ialah kita tidak perlu pergi ke bank secara fizikal untuk membuat khidmat perbankan. Keburukannya pula, kita terdedah kepada scammer.

Maaf, saya tidak dapat memberi pendapat mengapa langit berwarna biru kerana saya tidak mengetahui keadaan ini dari segi saintifiknya. Tetapi apa yang saya tahu, warna langit biru itu telah ditentukan oleh Allah SWT.

Saya tidak mengikuti sebarang filem atau drama yang ditayangkan di TV, tetapi perkara yang saya selalu ikuti ialah Buletin Terkini, di mana saya dapat mendengar insiden-insiden atau kejadian yang terkini.

<noise> Saya amat menggemari berenang, kerana renang adalah salah satu exercise yang baik untuk seseorang menjaga kesihatan.

<noise> Lawatan-lawatan ke tasik atau sungai akan memberikan kedamaian kepada pemikiran kita kerana kita dapat melihat keindahan alam dan juga menghirup udara yang segar.

<noise> Pada pendapat saya, <noise> kanak-kanak Malaysia tidak seharusnya diberi ujian sekolah. Kerana ini akan memberikan tekanan yang tidak sewajarnya kepada kanak-kanak tersebut. Apa yang lebih penting ialah kanak-kanak itu diberi bimbingan.

Tekanan akan berlaku jika kita tidak ada jadual. Tetapi apabila- jika kita ada jadual, segala urusan akan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

<noise> Apabila berinteraksi dengan orang yang lebih muda, generasi yang lebih tua hendaklah mengambil sikap membimbing, bukannya untuk mengajar. Apabila kita bersikap membimbing, dengan secara tak langsung, orang-orang yang lebih muda dapat menerima kita dengan lebih baik.

Keadaan awan di tempat tinggal saya kadang-kadang mendung dan kadang-kadang panas.

Bank hendaklah melaksanakan prosedur perbankan yang lebih ketat supaya untuk menentukan bahawa wang pendeposit lebih selamat.

Pasangan atau rakan yang boleh bertolak ansur.

Sebagai seorang suami, sayalah yang menjaga isteri saya semasa beliau di dalam pantang sebab melahirkan bayi.

Kekerapan saya menggunakan telefon bimbit bergantung kepada banyaknya panggilan yang saya terima dan juga mesej-mesej yang saya terima yang perlu dijawab.

<noise> Lokasi di mana sahaja di dunia ini yang saya tak pernah tiba, saya anggap sebagai satu percutian atau pengambaran ideal apabila saya pergi ke sana.

Saya tidak pandai bermain sebarang alat muzik.

Peralatan teknologi yang kerap saya gunakan ialah telefon bimbit dan juga laptop.

Penyertaan dalam sukan berpasukan akan menjadikan seseorang itu saling bantu-membantu antara satu sama lain. Tetapi sukan individu adalah bergantung kepada individu tersebut.

Saya masih ingat planet Marikh dan Jupiter.

Serangga terbesar di tempat asal saya ialah lipas.

Saya tidak melakukan apa-apa untuk menyambut hari jadi saya, tetapi isteri, anak anak dan cucu-cucu saya akan melakukan sesuatu semasa hari jadi saya.

Pada pemerhatian saya, sekolah-sekolah di kawasan saya, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sentiasa dipenuhkan dengan aktiviti sama ada aktiviti pembelajaran ataupun kokurikulum.

Kepada rakan-rakan yang berada jauh dari rumah dan merindui keluarga mereka, saya nasihatkan supaya sentiasa ingat kepada Allah dan berdoa untuk keluarga mereka.

Untuk bahasa Malaysia, saya belajar dari rumah kerana itu adalah bahasa ibunda saya. Tetapi untuk bahasa Inggeris, saya belajar di sekolah.

Cuaca pada hari ini nampaknya terang-benderang.

Saya sangat teruja semasa mendapat telefon pertama saya kerana itulah telefon yang saya beli dengan menggunakan gaji saya.

Maaf, saya amat jarang mendengar radio. Dengan itu, tidak ada program radio tempatan yang menjadi kegemaran saya.

Subjek kegemaran saya di sekolah adalah bahasa Melayu, kerana saya suka membuat atau mengarang cerita pendek.

Guru sentiasa mengajar anak-anak muridnya untuk menjadi seorang yang cerdik. Dengan itu, dia akan memberikan kepuasan apabila anak-anak muridnya menjadi seorang yang berjaya di dalam hidup.

Dari kecil lagi, saya telah bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai tentera. Apabila saya telah menamatkan persekolahan, saya telah berjaya diterima untuk menjalani latihan kadet dan saya telah berkhidmat selama dua puluh lima tahun sebagai seorang pegawai tentera. Tujuan saya menjadi pegawai tentera adalah untuk memberikan perkhidmatan kepada tanah air.

Sebagai seorang yang suka berdikari, saya amat jarang menggunakan sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan. Dengan itu, saya tidak dapat memberikan jawapan sama ada sistem sokongan tersebut berkesan atau tidak.

Haiwan terakhir yang saya lihat adalah beberapa ekor kucing semasa saya pergi ke rumah anak saya.

Adalah penting untuk selalu mencuci tangan, kerana setiap perbuatan yang kita lakukan kita gunakan tangan. Dengan itu, <noise> tangan akan sentiasa tercemar.

Keluarga saya tidak bercerita tentang sejarah mereka kerana kami saling tahu apa yang berlaku di dalam keluarga kami.

Untuk perjalanan dalam negara, seseorang yang telah cukup umur dan mempunyai kad pengenalan, mereka perlulah membawa kad pengenalan tersebut, dan untuk melakukan perjalanan ke luar negara, kita perlu membawa pasport antarabangsa.

Untuk mencari peguam di negara saya, apa yang perlu saya buat ialah untuk melihat kepada directory.

Sebagai pakaian harian, saya akan pakai kasual. Tapi jika saya perlu menghadiri istiadat dan jamuan sebagainya, saya akan mengenakan pakaian yang sewajarnya.

Seperti yang telah diwar-warkan oleh Jabatan Metrologi Malaysia, negara kita sedang mengalami perubahan cuaca di sepanjang sepuluh tahun.

<noise> Disebabkan oleh ledakan teknologi masa kini, pada pemerhatian saya, kanak-kanak sekarang tidak lagi berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti tradisional, tetapi lebih sibuk dengan <hesitation> telefon bimbit dan juga laptop.

Pada pendapat saya, artificial intelligence ini adalah salah satu cabang daripada perkembangan teknologi.

Kerajaan ada- ada menyediakan program kebajikan yang kukuh, <noise> tetapi pelaksanaannya boleh dipertingkatkan lagi.

Majlis atau sambutan yang ideal adalah seperti sambutan kemerdekaan kerana ini mengingatkan kita bagaimana kita mencapai kemerdekaan tersebut.

Penjimatan wang boleh dilaksanakan dengan mengadakan jadual dan rekod-rekod yang sewajarnya.

Saya amat berminat menanam pohon-pohon herba sebagai satu hobi, dan setakat ini aa saya telah menanam tidak kurang daripada 10 jenis herba sebagai hobi.

Saya menjaga kesihatan tubuh dengan banyakkan bersenam dan menjaga pemakanan.

Saya sentiasa memanjatkan doa untuk anak-anak saya dan saya- mereka bebas untuk memilih jalan hidup sendiri.

Pinjaman kecil seperti Amanah Ikhtiar dapat membantu wanita memulakan perniagaan.

Tidak ada kerja rumah yang sukar untuk disiapkan jika kita sentiasa memperlengkapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan.

Saya tidak suka berbangga-bangga atau menunjuk-menunjuk kerana apa yang saya lakukan adalah ikhlas.

Pada kebiasaannya, lokasi kampung-kampung yang jauh daripada stesyen akan menerima- akan mengalami perkhidmatan atau penerimaan yang buruk.

Saya bercakap untuk diri sendiri. Saya tidak memerlukan AI di dalam kehidupan seharian saya.

<noise> Pelajar-pelajar di sekolah hendaklah diberi bimbingan yang baik dan diterapkan dengan suasana kekeluargaan agar mereka bersikap baik antara satu sama lain.

Makanan yang mengandungi banyak lemak adalah makanan yang tidak sihat dan seharusnya tidak dimakan atau hanya boleh dimakan sekali-sekala sahaja.

Terdapat dua cara di mana pengundian dilakukan, iaitu mengundi secara pos, dan yang kedua, mengundi secara fizikal.

Makanan yang berbentuk karbohidrat dan protein adalah makanan yang sihat dan berkhasiat.

Saya menyukai warna putih.

Saya tidak meminati se- selebriti ataupun pelakon.

Pengalaman menonton wayang adalah masa- pada masa saya masih remaja. Selepas saya bekerja sehingga sekarang, saya tidak pernah lagi pergi ke panggung untuk menonton wayang.

Kebanyakan daripada mereka berhijrah kerana duit- faktor duit. Faktor duit, faktor ke- kos sara hidup yang sangat tinggi, dan juga kurangnya skil. Skil, skil dalam negara. Lebih kepada mereka mendapat peluang-peluang yang lebih baik di luar negara. Tempat- tempat lain itu lebih menyediakan penyediaan diri mereka, lebih dapat menyiapkan kerjaya mereka, dapat menyokong, dan juga salah satu faktorlah. Selalunyalah. Kos hidup- kos hidup yang tinggi menyebabkan mereka berhijrah dan mereka mendapat peluang yang lebih baik.